די גוטע זאך פאר- פון עסן- עסן וואס זענען רוי איז אז מ'עסט די נאטורליכע עסן ווי אזוי ס'איז געוואקסן און מ'האט גארנישט צוגעלייגט וואס זאל עס מאכן נישט געזונט אדער וואס זאל ארויסנעמען די גוטע נאטיריאנס, די נישט גוטע זאך פון עס איז אזא באנטש מאל קען עס- אסאך מאל קען עס האבן קליינע חיות וואס ס'קריכן אויף עס וואס קענען זיין נישט גוט.